Aiem nshitaique ra rapaxaguen ca ialqa

Na cos lapat saishet da lta'araic da qollec

Aiem se nat na ñaqpioleqpi yalca negue ca sacheguenac